हात्तीको सुण भन्याको हात्तीका लागि नभई नहुन्या सब भन्दा बल्यो साधन हो जसो मुलाई लाग्दो छ । किन भन्यापछि हात्तिले आफ्नो सुडले ज्या जति आफुले गर्न्या काम हो त्यो सबै उईका सुणले नै गर्याको हुदो छ । त्यो सुणले खाना खान्या काम भयो पानि पिउन्या आफ्नो हण धुन्याको पन मुईले धेक्याकी छु । त्यसै गरी अरुअरु जसै फलफुलहरु कैक बाटी लिनुपणयापछि कैलाइ केइ सहयोग गर्नु पणयापछि आफ्ना मालिकलाई केइ ईशारा गरीखेर केइ भन्नु पणयापछि पन उनले त्यइ सुणकै प्रयोग हुदो गर्याको धेक्याकी छु । त्यसैगरी उडको त त्यो एकदम नभइनहुन्या चिज हो उइकालागि त्यइ सुणको झिक्कै झिक्कै भुमिका हुदो छ । यदि हात्तीको सुण नभयाखेरी त्यो कसो हुदो हो । त्यो सुण चाहि उइका लागि नभइनहुन्या उइको सब भन्दा महत्वपुर्ण अंग हो जसो लादो छ । उनले आफ्ना जे जति काम छन् ति सब्बै काम चाहि त्यइ सुणले नै गद्दो छ जसो चाहि मुलाई लाग्दो छ ।